Éjò ámá chidè ubákásèn áná átè nkùd mbò kè mmè nèngè ùfok mboñ mma nte ngwò nà nó nwaan ámi ákùk ányè chè mkpò á dèp ánám ánò ntókájèn nté ngwó nká ntié ùtóm ányiègè nsè mkpèkè idèd áná nté nké tiẽ ké itié ádè customer émà li ámi nnám si dẽ mfáná ánò èbènè li kẽ mkpèkè ĩlèd o. áná nté nkiid ké mmé kpèkè ámmò ilèd échid ányùñ ádád ámmò ámmò énúñ èmkpè ákùk kpè ná ntè émkpé ámi ntie dé gwó ntèdè. ntèdè. ntèdè. ntèdè ágwò nwén ánúñ ádùk ádi ntédè. ntèdè. ntèdè. ntèdè ányè ánuk ákè gwó ndùbi nángá nnùkó nyióñ. ányióñ ndi ká ufók núñ nké kùd mmón ámi sé nké dáká mkpóñ mfón mfón awasi ánúñ ákpèmè ámmò ánnò nyién. ma nùñ nke gwó ntèdè áná núñ ndókó mmò kop se nke nàm mi. kop naña ùtton ákè yiè mi màn átò dè ámmò elióñó ke ánkè gwóhó k'ùfók dè kè nkè gwó iká inám akpan mkpó ke nki dákákè mkpò ámmò ke nkáñá né nkáñá. éjò ámánùñ ikùm nùñ ndùk. éjò ámá nùñ ĩchèlè ubàhàsén nùñ nnam the same thing, nùñ nám ùkem mkpò ádè.